Won kulle nganndiraaɗe heddoraade e ngondiiɗo gooto wayno boyi, e liwe, pike. Kañƴe ko ngondiiɗo gooto ɗe ngondata e nguurdam majji. <hesitation> Ɗum ina walla ɗe wuurde e dadde kañum e yuɓɓinde renndo majje.